जेकेत् को अमि अहमोद् अमि बेबहर् करो तिनिम जनेगे धोरक् अमर् थन्द कले अहेले अमि थन्द कले। तु बेबहर् करेलो कब् बेबहर् कोरि अमि तक् रखिदेउ अरो ओनसोल् छिलोन्ग् ए बुरे बरौ मह बेबहर् कोरे करन् हिहत। तत् इमने थन्द होय् हिहते अन्न कपर् पिन्दि थकिब नोअरे करन् हिहत परक् परिब ये बरौ। खुन्दिब ये थन्द लगेले कोति। के हिहते <hesitation> पुर नोर्मल् सतत् पर् जेकेतु हिहते बहुत् चोम्फोर्तब्ले। हुले भवे करन् हिहत तते बहुत् जेरो देग्री स्तर्त् होय्। दोति के मिनुस् जेरो लगे जये कोति हेगने हिहते जेकेतु चोम्फोर्तब्ले हुले रखिदेउ अरो अमर् अहमोद् अमल्। जनेगे धोरक् मघर् बिहुर् प्रए धोरक् दिसेम्बेर् तो जनुअर्य्। अरो फेब्रुअर्य् इतिन्द महे बेसि गेदे थन्द थके तर्फ्सत् थन्द तो गुशि। जये हेगने अमि तिनिम लखो अरो <hesitation> छिलोन्ग् मथोग् ओनसोलत् थेत। भरौ महे थन्द लगे करन् हिहते गेते औ जेकेत् नोहग थकिब। नोअरे जेकेत् नोहग थकिल बेमरत् पर् जेब हेगने हिहते। जेकेतु चोम्फोर्तब्ले हुले रखे अरो हिहते पिन्दि थके जेकेत्। किछौ नरे करन् जेकेत् एय्ले हिहते बेमरत् होयु जेब हेगने जेकेतु हिहते बेबहर् कोरे।